Шустани дастон кори бисёр оддӣ ба назар мерасад, аммо нақши он дар нигоҳ доштани саломатӣ хеле бузург аст. Бисёре аз бемориҳо, мисли зуком, бемориҳои рӯда ва ҳатто сироятҳои ҷиддӣ, метавонанд аз дастон ба даҳон, чашм ва бинии мо гузаранд. Аз ҳамин сабаб, дастонро бояд ҳамеша тоза нигоҳ дошт.